இது சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது, ஆனால் பலருக்கு, குடும்பத்துடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது விரும்பத்தக்கது, ஏனெனில் இது நிபந்தனையற்ற அன்பின் உணர்வு, பகிரப்பட்ட வரலாறு மற்றும் ஆதரவின் வலுவான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. குழுவில்; இறுதியில், இரண்டிற்கும் இடையே ஆரோக்கியமான சமநிலை முக்கியமானது. குடும்பத்தை விரும்புவதற்கான காரணங்கள். நி0பந்தனையற்ற அன்பு: உங்கள் செயல்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், குடும்ப உறுப்பினர்கள் பொதுவாக தடிமனாகவும் மெல்லியதாகவும் இருப்பார்கள். பகிரப்பட்ட வரலாறு மற்றும் மரபுகள்: குடும்பக் கூட்டங்கள் நினைவுகள் மற்றும் பகிர்ந்த அனுபவங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும், இது ஒரு வலுவான உணர்வை உருவாக்குகிறது. நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் ஆதரவு: கடினமான காலங்களில் குடும்பம் நம்பகமான ஆதரவு அமைப்பை வழங்க முடியும்.